गिलहरियाँ सर्दियाँ के लाए बहुत खास तैयारी करती हेंगी। जिमे से सबसे पहिले तो बे सर्दी ते बचन के लाए गिलहरियाँ अपने शरीर मा वसा जमा करती हेंगी। ये वसा उन्हें ठंडा होनम ते बचत है। और सर्दियाँ मा ऊर्जा के रूप मा काम आवत है। कय से ए समय उन्हें खाना बहोत कम मिल पात है। गिलहरी अमतौर पर पेड़ान मा या उनके खोखले हिस्सन मा या मिट्टी के गहरे बिल मा बना के रहती है। जो की ठंडे होने ते बचत है। और उमा अपनी शरण ले लेती है। एके अलावा गिलहरी सर्दी के मोसम मा बहुत सारा खाना एकठ्ठा करती है। जैसे कि अखरोट, बीज और फल। ये सारे खाद्य पदार्थ गिलहरी अपने बिलान मा छुपा के रख लेत है। ताकि जब ठंड आवे या बढ़े तो खाने के लाए कुछहु मिल सके। सर्दियाँ मा गिलहरी भोत कम बाहर निकलती हेंगी। जिस्से कि बे अपने से ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिल मा आराम करके सोती है। ए तरह ते गिलहरी सर्दियाँ मा पूरी तरह ते तैयार हुई जाती है। ठंडियाँ मा जीवित राइके अपना खाना पीना सही से कर पाती हैं।